بفضل أحكم في الآلات، ما بقدر- احكم في <hesitation> الحيوانات، الحيوانان ما بيفهم، لكن الآلات انت ممكن كان كهرباء بتقدر- تحكم فيهو، كان عربية بتحكم بي يدك، كان- عجلة بتقدر تتحكم فيهو، لكن الحيوانات صعبة يعني.